Sɛ eresesa adze a ͻbͻ abofra a oedwanse anaa oegya ne nan egu mu a, adze a ͻwͻ dɛ eyɛ nye dɛ, ibobuebue ntum a ͻwͻ bankum na nyimfa nyinara. ͻno ekyir no, ibͻhwɛ dɛ ibeyi efi n'enyim dze akͻ n'ekyir. Ewia a, ebɛpɛ krataa bi na edze apepa no tun kakra, ͻno ekyir no ewia ebͻhohor na asan apepa hͻ nsu no, ewia a nna edze "powder" kakra afa hͻ na asan dze fofor abͻ no.